أيوة الفن يحسن المجتمع بشكل كبير، الفن يقدر يعبر عن مشاعر وأفكار الناس طريقة مؤثرة، ويساهم في نشر الوعي الثقافي والإجتماعي، مثلا اللوحات الفنية أو الموسيقى تقدر توصل رسائل عن فضايا مهمة زي السلام، والمساواة والبيئة، الفن يعزز الإبداع والتفكير النقدي، ويجمع الناس من خلفيات مختلفة في مساحة واحدة.